Fomba fagnalagne laposiera ame fanaky zany da karazany roy avao, samy mampiasa chiffon izy, raiky chiffon legny da e raiky chiffon maigny, legny igny zany hagnampopozanao e laposiera amigneo igny la ohatry ka hoe atahoranao ho simbane rano, fa la ohatry ka hoe mahatanty rano avao igny raha igny da chiffon legny igny gna aninao amafamafagao an'azy eo.